Ny fomba fiasan'ny fandrehetana jiro na interuptera izany an dia pihina izy rehefa te handrehitra jiro ianao an, dia pihina izy an dia mirehatra ny jiro dia pihina mihidina indray izy an dia tapaka ny jiro, izany hoe mamelona sy manapaka ny jiro izany an no asan'ny interuptera.